Sugeri dia n ani se'em bii n tari nyuurɔ si'a bɔ'ɔra asaala a vom bii tu vom puan de la: Fu san dɛna nɛresɛka n tari sugerum dia bɔ'ɔra fu tadaana fu vom puan, la ni basɛ ti fum la fu taaba la za'a waabi bɔŋa puan imma'asum n ni bɔna bini. Le pa'asɛ, sugerum dia fu vom puan kelum suŋera mɛ ti ya bɔ'ɔra taaba puti'irɛ. Dagi <noise> bala ma'a, gee fu san dɛna nɛresɛka n diti sugeri bɔ'ɔra fu tadaana fu vom puan, fu ka tari daaŋɔ la fu tadaana. Sugerum dia kelum basɛ ti tu ka tuna puto tuuma la taaba. Sugerum dia tu vom puan kelum basɛ ti tu ka nyɛta tɔregɔ tu vom puan. Magesɛ wuu nɛra san iŋɛ fu se'ere ti fu yeti aai a bunɔ wa mam wan ma'a gɛ e mɛ, sirum basɛ ti la wuŋɛ a duma koo fu dikɛ la sɛla n ka ani suŋa iŋɛ a daana, beseko fum me san ta bɔna wuŋerɛ puan ba me wan yeti ɛɛ n me wan basɛ ti la ma'ɛ fu. Ŋwana wan basɛ ti tɔregɔ bii teo n paɛ fu fu vom puan.